اكثر رياضة تتطلب اكبر قوة بدنية. اعتقد هي السباحة وركوب الدراجة لانهم يحتاجون تحريك اغلب عضلات جسمك واعتقد انهم اكثر رياضتين متعبتين اما اقل رياضة تعب اعتقد انها ركوب الخيل لانك تحتاج فيها بس تركيز طبعا تحتاج قوه جسديه بس مو كبيره